To kaa pelle <noise> shuran ye shiba goji shwiji kan shereb ye ti illan ye ti ya ye uleyan ma folulan mu kama ma donan mu illan ti ya, na sha toom ka she shiba shuiji, ulee mun illa mun uleya ma foulon mu ti ya mun shiba shiuiji ma foulonmu ka koɗɗi ye ti waru ta tere an pereu maa ulanna ta taulani ya to le te koɗɗi kpara ma koo kama sha yiu ya kpara munin illina. Munin yiu shani munin ti ya, mun maa yuuna kpara te, ta ularu koɗɗi kaako munin ulani munin ula ya, in waru koɗɗi kaako maa yuwaro mun maa kaakina luei ta peru ta tewani ya le koɗɗi shirau munin yuyyina. To yanʒu le te yikkaro ta dommu ɓoi mun shiba shuiji goji ding mu ma mo illa dop dop uanʒu ule teenei koɗɗi yanʒu kame ɓoi te shayya yuyyina kpara kame uliila kpara ju ti ku geyani ku doo kaule ularu kaako ule, to le te ule mu illa ma foulan mu illan mun uleya shigin ti ya ka jene koɗɗi tere an palau tere an tat ule ular pereu, ding ti diina koɗɗin teerei koɗɗi digya mina, moma illa ta telani ya ka dig mima laani, ye dig mina ulaari ni, ye dig mina an gbarum, ye dig gume no laani ding mu illa mu illeya le te munin yuyyina, ta munyo memme kpeyyuru doo in ularu shiba shuijin for bukgi in ya. To tom tom wee shiba shuiji illa ye uleya shigi ye ti ku yani shirau ye mun oena ma foulonmu foulon mu shirau kan ya til, tii ulen ka pelle gee ku ule ta gum ma foulan ke maa ulejako ule ta gum ke ti gee kui maa ule je ko ule ta gunum ka meyani digi dang foko ulejako ken yiu yani-shereb kuma ulee mun penan shereb illan kan te, ya shuwe, koɗɗi shuuwe maa yuula shereb ding ta illani ta ularani ta yiu gashsho pirimne kan shuule, shuiji ta shani ula dlokillin shuurei maa ɗokillan shuule shereb in munyo memme ulanna ula dabyuru maa dabyinn in tewi ya to min ta mimma ule she doo ko mum ta shuddo ma kaa ko mun ta yuuma gulang maa yunta ding teerei shuran she shereb ye illan ye uleya ma nononju ye ti ya, ya shuule, kpe doo, kama ya gulang teerei ulee shiba shereb illa uleya ma nononju ti ya, shurom ta mina teerei shuran shereb, shuddo kaa geyya shuran shereb, shani ti shadduru shau ti ɗong shuran shereb, kama gbannu koome ding leerei shuran shereb pene shuran shuijii illen doklo dongi kama ya shuwii dogullu shuule ti paamun taare shuule, daru jujak kama kama dig ganglang, kama pee ku mina kama kpar dong teerei ulee mun pena ma foulon mu shwiji ye mun illa mun uleya shigi ti ya ɓooi maa munin shari munu ya teerei ƙoƙo ye nun ta yiu bi longku munin ya, to shuiji goji ding dai a kan peen poshaari koɗɗi shuran maa yuwa Ken deeko kaka ke ta ular dongum ka longkuunee a ɗo ule ke ta yanim to shuiji goji a kan koɗɗi nesh shoru a kan koɗɗi neshashom ding koɗɗi ye tere an dok ule ular tere an gee palau te ding niyo goji ti ya shuran tere an dok tere an dok maa willa maa willa kashshuru shau tere an da te mun ti ula diina munin ti tayittu shulee munin yiu da ba-iyya jujak ka ule ya danga, maa mee tere an palau teerei koɗɗi digya mina kama klara pejya ku minai sheyye shulee kama ulara pejyo kui maa digya minai sheyyo shulee ka ule alara pejyo kuli tere an pereu ding ti shakki sheyyo pejyo ku mina tre an pereui maa ti willo pejyo ku minai memme miya dong digi teerei yuyyo kpara, tere an fuwat kama tere an paragbanang ule ular tere an parilau mu dii tere ta tobyo tobyo ule, to maa willa tobyo ule digi illen digi shimu teere ulee mun illa mun uleya ma foulonmu ye ɗiyan ta yani ti ya tiya tiya ule ular ɓooi ɓooi te munin illana munin ille shiji mu maa munin shun toom ka yani mun sheemu, munu ya teere ƙoƙo yen kpang ye ma fowom mu uleja mu maa kaa tenem mun maa uleja ƙoƙoi mun ti shakki shilib, dop dop shuran gojii shirawi tee mun illa munin ule munin ule ma foulon mu shuiji ta yani, shereb shejui dinga ule kama daru shuule tee ulee illa uleya ma nononju shereb ti ku yaani.